Ave... unu delos momentus más emportantis ena istoria de Francia hue la Revolución Francesa, que enmençó en mil setecientus i ochenta-i-nuevi. El puebru s'alevantó, terminó con sigrus de monarquía assoluta i trashormó la sociedá francesa. I es que las crassis popularis estavan descontentas polas desigualdais socialis, la crisi económica i la falta de representación política. La toma dela Bastilla el catorzi de juliu d'essi añu se golvió un santu dela pelea pola libertá. Tras dela revolución, se enhirmó el Decraramientu delos Derechus del Ombri i del Ciadanu i hue la basi del estau modernu francés.